Friðgeir Einarsson og leikhópurinn

við að upplýsa tíu ára gamla ráðgátu í leikritinu sem verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu á morgun ég er að fjalla um myndaalbúm sem ég keypti á flóamarkaði í Brussel árið tvö þúsund og átta sá þessi þrjú myndaalbúm þar til sölu það í sjálfu sér vakti mikla forvitni mína að þau væru til sölu sá ég að þau tilheyrðu öll sömu konunni sem hafði farið tvisvar til Mallorca og síðan gift sig á níunda áratugnum

upp á þessi albúm og skoðaði þau mikið

að átta mig á tengslum persónanna og velti líka

fyrir mér afdrifum þessarar konu og af hverju myndirnar

hennar hefðu svo fyrir nokkrum árum

niðurstöðu að ég þyrfti að skila þessum myndum því að

vönduð albúm og

farið mikil vinna í að setja þetta saman þannig að mér fannst ég þurfa að skila

réttmæts eiganda tvær skælbrosandi konur með sólgleraugu sem hvor um sig heldur á myndavél það var þrautinni þyngra því

og fór

á hóteli sem heitir líka til Belgíu að reyna að hafa

Friðgeiri til halds og trausts á sviðinu er Snorri Helgason sem semur og flytur tónlist ég kom til Mallorca þegar ég var svona átta sogið það allt inn og er að vinna úr því öllu núna eru einhverjir sérstakir áhrifavaldar sem þú lítur til í þessari sýningu Siggi

þú hefur þurft að bregða þér að

vera rannsóknarlögreglumaður eða einkaspæjari það er ákveðin ástæða fyrir að ég er ekki starfandi erfitt að spyrja nærgöngulla spurninga og tala við fólk sem ég þekki ekki en án þess að gefa of mikið upp næ ég samt að yfirstíga

þessar hindranir og komst að niðurstöðu sem verður sem verður kynnt í sýningunni þannig að áhorfendur fá svar við spurningunni

þetta verður jafn æsispennandi og ófærð eða hvað annað

bikarar og aðrir verðlaunagripir öðlast nýtt hlutverk hér í gryfjunni í Ásmundarsal þessa dagana þar sem flétta gefur þeim nýtt líf

hérna að vinna með

safna verðlaunagripum

skrúfum í sundur og í opinni vinnustofu í gryfjunni sem verða svo sýnd á Hönnunarmars manni virðist sem það sé svolítið

verkefni að viða að sér öllum þessum gripum við byrjuðum að hafa samband við íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu þau voru flest og svo núna síðustu daga eftir að við fluttum í gryfjuna

frá

Kári Steinn hérna fyrr í dag og fyllti borðið okkar af gömlum gripum sem hann gat látið frá sér þetta hefur gengið ágætlega en tekið nokkra mánuði hvernig finnst ykkur þessir gripir vera hvernig metið þið þá út frá svolítið þannig sem það byrjaði þetta verkefni við vorum í góða hirðinum og sáum hillu fulla af verðlaunagripum mest að horfa á þetta

að hér væri

fórum að hugsa hvaða möguleikar væru út frá hráefninu það var klárlega marmarafóturinn sem greip okkur fyrst og við fórum

upprunann það má rekja þá til Ólympíuleikanna í

Grikklandi og þá

sigurvegararnir báru oft þá var bikarinn sjálfur verðlaun það var eitthvað í honum sem var bikarinn sjálfur er kannski ekki það sem er

sigrar eitthvað mót en svo virðist þetta

vera að safna ryki heima hjá fólki það eru kannski myndir halda minningunni

heldur en þessir gripir sem sem taka mikið pláss

í gegnum aldirnar bikurum eða geyma þá eða lenda í vandræðum þetta er svona okkar tækifæri til að

okkur af góðu